Pues naraꞌwatu witiushh yiullitlon yoyi este kulandr yinꞌ limaən, teguechbye chi stobinaꞌ este chet to chit lo chil, chiyantə xobyinꞌ cheto yinꞌ bichlon bchishyill chitintobinaꞌ este shinꞌ ilaꞌa leybierin zakꞌnzeꞌe che llit baklog bitiꞌullkeꞌ, yinꞌ keꞌ, panataꞌ xobyinꞌgak chaꞌn kon cha guetə, orales sto bina este to llyish, chet shyill lobzeꞌloguitə este gꞌətriꞌ c̱helon kon x̱arkꞌ nchaguetbiaꞌ dga gak este neꞌ kon drobesaꞌa, cheneꞌn tguibishin loochsed len togchit wlaachanen yelkuꞌs wlacheneꞌn este dey choris yibeseneꞌy este dua rroz kwalaa kweꞌn raꞌkeꞌn zee.